Le cause, le müdande, le braie, la canutiera, la camiza, ël gilet, la cravata, capèl, i maiun, la giaca, le scarpe, 'na maiëtta, i guant